Gmaalu gjaa, gmaalu ma gíni fansoŋ gmaalu ma ñób ndaani dé, gmaalu gjaa go, gfasoŋ ma ñóbu. Flotte fe fegí ffoda, wolla nɓéŧi wolla ggín ɓéŧi, wolla nɓéŧi nduulu, wolla unan wi mida ɓéŧin, ha fi dan wúfle njandu uwarafi. Foli gaaj unɓéŧi ɓéŧini nduulu, folla gaaj hala ma unsudfi, haji ma unwar, unyaanti wédi fi ma fndúbatu, fasoŋ ghab gamba gmaalu ma gaadu, a glotte.